<hesitation> Kolonsaina any Royaume-uni ndreka zareo ma le mbola hoe tanana fehezina mpanjaka de mbola mpanjaka mamehy anjareo de zareo a le mankalaza fety be iny a ohatra hoe halloween a de zareo a le tena mihignana dite ,mihignana dite efa misy lera si hoe karaha zao lera fihinanana dite de zareo koa le malaza be amina resaka literatiora iny.